Zorn :we-eh: :eh no-a 'an-a' :gwlee: :zorn-weh-eh 'on se-a deh 'ble-dih 'on 'ye-a no, :yee' :on 'ye 'an-a' 'tiei: :en :ne-a 'de 'on bo 'gbu :en no-a 'an m o-' 'pa-wla-ih :yee' 'an mu-ih 'zorn 'si-dih, :yee' 'on worlor: en-' klehkpeh 'weh, :mor 'on worlor: en-' klehkpeh :dao', :yee' 'de 'on 'bli <hesitation> 'pehn-dih :dha :or :ne-a 'o :yee' 'an mu 'on 'ye 'de-a klehkpeh-dih clean 'tihnih, 'on 'ye deh-a klehkpeh <hesitation> :en :ne-a 'de 'on 'bli 'pehn 'da 'on 'ye en-' klehkpeh 'kpa po. :mor 'on po-ih 'kpa, :yee' 'on 'kpa 'o 'weh, :yee' 'on 'bhorn deh-beh-dih :yee' 'on dhe-eh 'o 'yli-dih, because 'on se-a deh :korn 'on 'ye-a no :neheh', :yee' :mor 'on 'dhe 'o deh 'yli-dih 'on di-eh 'on :gweh 'i :yee' 'on :dhe-dih :neheh, :eh 'beh 'mor :on :ne-a 'o 'on :gweh 'an deh+ :en <hesitation> 'an po-a 'o table ken :en no-a plo-deh+, :mor eh 'dhu en-' san 'o :or :ne 'o, :yee' 'on 'kpa 'o 'an san-ih :peh :peh, 'on 'ye 'beheh: 'i 'torn 'i-: :belih 'i :daa, :nyaa 'i :daa :yee' 'on kpa 'o en-' san-dih 'weh, because <hesitation> 'on se dha :korn :neheh' 'on 'ye mo 'on 'ya-a 'o 'an na-dih. 'An-a' deh+ 'an 'kpa, 'an 'kpa 'de 'de 'mae' 'on 'ye-a plo :yee' me-: 'an san :peh :peh. :yee' 'an 'kpa deh+ :yee' en yi en 'jeh bo 'weh. :yee' :mor en yi en ;jeh 'weh-eh :dao' :mor en yi-dih en 'jeh bo :yee' 'an mu ken 'kpa-' :neheh, :yee' ;an m ju 'de 'mae: 'i 'na u plo-dih. :yee deh <hesitation> deh 'jeh :mor <hesitation> 'on gwle :gwlor 'an no-a eh- 'o